L’ambizioni è la modda di lu successu. Senza na sana ambizioni nun ci pò essiri nuddu successu, ma sulu furtuna o sfurtuna. L’ambizioni è na virtù ca si trasfurma cu facilità nta ‘n difettu siddu s’esagira. Lu masculu e la fimmina ambiziusi nun hannu mai a supirare la giusta misura.